Ilà ñy famotia hyy, ñ'antone: -Mba ahasalama ñy nify tsika lalandava. -Mba tsy hisy ñ'aretirety hy maromaro mipetrapetraky mbañ. -Mba ho foty lalandava ñy hy tsika, malio mba mahafinaritsy antsika.